باش تغير حفاضة طفل أول شي حط الطفل في مكان آمن على ظهره، تاني شي شيل الحفاض القديم وامسح المنطقة أو اغسلها بالماية عشان تنضف كويس، بعد تالي حط الحفاض الجديد تحت الطفل واتأكد من أنك مركبه بطريقة صحيحة وحولين الخصر والساق، بعد تالي اقفل الحفاض بإحكام واستخدم الشريط اللاصق اللي في الجوانب، وفي النهاية اتأكد إن الطفل مرتاح ومفيش أي ضيق.